श्रोतागण। जसा एक श्रोतागण रेगो तो ऊके सामने कसा बोलांगा। ऊके सामने बाता रखांगा। ऊके सामने बोल बा से फैली सोचांगा अपण। कई बोला। अपण बढ़िया-बढ़िया बाता बोलांगा जदी अपण हे सुनेगा। अच्छा विचार प्रकट करेंगा।